Zii, baa, taa, nyi-a, o'ooh, ini-ii, erabà, eretaa, aninya, lõp, lõp ne azii, lõp ne baa, lõp ne taa, lõp ne nyi-a, lõp ne o'ooh, lõp ne ini-ii, lõp ne erabà, lõp ne eretaa, lõp ne aninya, tüp, tüp ne azii, tüp ne baa, tüp ne taa, tüp ne nyi-a, tüp ne o'ooh, tüp ne ini-ii, tüp ne erabà, tüp ne eretaa, tüp ne aninya, tüp ne lõp, tüp ne lõp ne azii, tüp ne lõp ne baa, tüp ne lõp ne taa, tüp ne lõp ne nyi-a, tüp ne lõp ne o'ooh, tüp ne lõp ne eraba ini-ii, tüp ne lõp ne ereba, tüp ne lõp ne eretaa, tüp ne lõp ne aninya, baa tüp. Baa tüp ne azii, baa tüp ne baa, baa tüp ne taa, <hesitation> baa tüp ne nyi-a, baa tüp ne o'ooh, baa tüp ne ini-ii, baa tüp ne ereba. Baa tüp ne eretaa, baa tüp ne aninya, baa ne lõp, baa ne lõp ne azii, baa ne lõp ne baa, baa ne lõp ne taa, baa ne lõp ne nyi-a, baa ne lõp ne o'ooh, baa ne lõp ne ini-ii, baa ne lõp ne eraba, baa ne lõp ne eretaa, baa ne lõp ne aninya, taa tüp. Taa tüp ne azii, taa tüp ne baa, taa tüp ne taa, taa tüp ne nyi-a, taa tüp ne o'ooh, taa tüp ne ini-ii, taa tüp ne eraba, taa tüp ne eretaa, taa tüp ne aninya, taa tüp ne lõp. Taa tüp ne lõp ne azii, taa tüp ne lõp ne ba, taa tüp ne lõp ne taa, taa tüp ne lõp ne nyi-a, taa tüp ne lõp ne o'ooh, taa tüp ne lõp ne ini-ii, taa tüp ne lõp ne ereba, taa tüp ne lõp ne eretaa, taa tüp ne lõp ne aninya, <hesitation> taa tüp taa tüp <hesitation> ne lõp ne aninya, taa tüp ne lõp.